<hesitation> Tutuut gun papu peno sin puguna o rais. Ok, mumuo teyouh huhuis gun i sopen. Huis gun in sopen ai na ku kilin ih, kilin <hesitation> hagagaos hanon kuru ih nahen tin sopen, ana ku mes e tsius in tamup kuo, purus yo mo gogom o rais, plastik to rais purus guna ai na ku tsius ya nahen in sopen, nahen to kuo eh ai youh sek tamup o kusi meh. Be tsius pugua nao rais nahen in sopen enen kame no kuo mas sesek tamup omeh, tuan e hakap punouh mangin tena ya <hesitation> sek tuan oribouh, ai na ku mes e toi nang- toi nang ai na gu pot hamanas yao rais, pot hamanas yain nang to rais ai na ku mak hatuan oku yae- ya mangin sin puguna, ai na ku nu hamanas in sopen na hagum ya to tong. Poat e hagum pugua nae youh to tong, hare ne nu oku na tsi sohis oku tsi poat, tsi huepis tsi poat, tsi minit nambaout bei kono amanas. Kono puno nuh ai na ku hasek ih, kasang bo diao tong, hapout tamup ih o kahit amanas to memes pelet temen. Eyouh oku papu tutuut sin puguna <hesitation> pepeso sin puguna o rais.